او زه پوهیږم چی نیکټایی سنګه ټړل کیږی، ما هم ډیر وخت نیکټای تړلی د، زما ځوی ریحان هم نیکټای اغوندی